Uuntu bwa mbele gukara naantu aa ubati untu bwa mbere ubati gwikaa muturirone jwaku ii guchokoria Murungu nkatho uuni nkuririte ka kanisene gaa Seventh Day Adventist naii imbithiritwe ndinaa ndiinaa msingi jumweya maishene na jau jonthe niuntu asiari baakwa inyabu ibaa kanisa kau naa antu mbithiritwe nkimonya ii ii kwithirwa utiumbaa iigwita na mbere maishene jaa utiku romba Murungu Murungu iwe mwambio naa mwicho jwa muturire juu naimbithiritwe nkiiritana mwanokwa untu jaa buu mantu jau guchokeria Murungu nkatho wii bwii untu bubwega kana buuthuku ii untu Murungu akwithirwa akiuna naaimbiji Murungu neethai naachokagia maromba naachokagia maromba ja muntu na nethirwa eegwatira muntu kaagita kaariokwona jaa Murungu atio nenthaira eo nao mm untu bungi ii mbecha mbecha ii gintu kimwe kikiega mono maishene thaaii uria muturire jugwita muntu aabati ethire eena mbecha kuu naa keethira ntirachio ithirwa naantu ugwita mbecha iu antu keethira ii ngugi ee ngugi eku inya inkeethirwa iriinini atia Ukeethirwa u ukionagi gintu kuumania naau naa na mbecha iu ukugia ukoorairua gwikiria gwikagia kanisene kana guthethaina aara batiraachiari kana ntigwa kanoo muntu uria wonther buketh ukweithirwa akienda utethia bwaku mantu jau jonthe inyajo ijakwithira ugiita kanisene kethira utira kagiita ga kwithira ugiita kanisene gwiikia gichuchi gienkumi ukeethirwa ugii ugiitethia muntu mwanoontigwa karooii Murungu ingwitikia oonaa oo iu nooja gichunchi gie kumi kana kwiritira aah naa kwithirwa winaa ugima bwa mwira nyaa aa bu uu niu ntubumwe utibati gu gutijira ubati guuchookagiria Murungi nkatho ontu ii antu babaingi mono bamamaa na bakeerigira indi batiukaiiraa kwithira uk ukimaana naa ugookira utina utinaa murimo antu ariku kanaariku ukethirwa winaa ukethirwa kuma antuanaa ugeeta antu anaa ubati ugachokeria Murungu nkatho ugiukira ukiigua nuugwikia miruki bwega utikuigua murimu kibara kanootiantu ukuigua murimo ubati ugachokeria Murungu nkatho kwithira winoogima bwa mwiri ni untu bumwe antu batijaii mono ukethirwa wu wuithithia mantu jatibati ukiugaa uu uu ukiugaa wira mbecha gutirio mbecha ikaguraa. U ugima bwa mwiri uria bubaatu ukaa ukeeja ku ukeeja kwithirwa waajitue kwi mbajuaimwe nya mbecha chititeethagia inya kethira mbecha chikatethia chigatethia gu gwikuria mwicho noojuria guchoka kwi Murungu naa ugookira ukauma ukauma antu aana witumaira ngari witumaira bikibiki ukauma antu anaa ugakinya aria wiitite utaagia mutiro jwa barabara kana ii ubati uchookerir Murungu nkatho eeya kwi mantu jaria jonthe ukithirwa wiithithia nkatho chionthe chichokaa kwi Murungu kwithirwa wira mbecha kwithirwa wira ngugi ngugiu winio ubati ugachookeria Murungu nkaatho ouria tu mpambiririe raa kuuga guu chokeria Murungu nkatho gwita kanisene kwithirwa wiina moyo jwa moyo jwa kugwirirua mantu jau jonthe ndauga jachokaire oo kwi Murungu untu bungi bwa kugwirirua ikwithirwa wiina family iriegu gusupport antu baakwithirwa ba beekugwata njara kwi jaria jonthe ukuthithia ntuku ii antu batia baingi batiikwaria naachaiari bao kana aa aa aatonongina aarongina antu beethiritwe bakii beena rumena guntu gukwingi na kwingi mantu jomba kwithirwa jakiarirua na jakathirua aa bukoorirua a. U u ukiija nthigurunee Murungu akweere antu antu bau ibo bagaakarania naagwe mwanka mwicho naa ubaati withire wina ngwataniro injeega nabo uria wina ngwataniroeka na Murungu inyagwe gwataniraabo aa u kethira wikirira wikiriraantu naa mwichene nwiji ukabeenda u u ukendaa bagutethia na mmh inya gukethirwa muntu akuatiritie at atia muntu oo muntu areethirwa arwoo family kanaa aruo oome bubati bugwatanire uti muntu u uuchiikagia wenka nyookothira wina antu bagutethagia antu bakugwataire aa chokeria Murungu nkatho ii antu bau nontu naaja oome thaii ti ti omuntu ukweda gugugwatira thaii antu beenaa ba batikweda kwithirwa bena ngwataniro nyaanini beena rumena na mantu jau jonthe indi ukeethirwaa ugwe antu beenu batii butikwiganu abi chokeria Murungu nkatho barombaire oo aria bari aa nd ontuu ntu ntuku eethira noo antu benu ii family eka naa antu bu utichigitaa uga ug ugaa uguchie baniriabo nyaukathamba njara atia antu bau no baaka na mw wondo butithiraa mantuu jamakai jaria jakumba kwithira jakibutigithania buugajatera buukaaraniria. Tii gwetaira mwanka riria bukeethira bwina antu bukarikite njaa irio bukwenda kuriinganire thimu na guchwaana bwithorwe bwina ngwataniro naa untu buria buku bugutumiiria kanisene mantu jaria buguutumiria bujamite naaja oome bukajathithie tii naa kwariaki nya mantu ja kugiita oonania uriauria ukwama no nou ukugiita tii uria ukwa ukwaria tiu ukuguta naa kwi jau jnthe jonthe jeechoka oo amwe kwi guchokeria Murungu nkatho na gukarania naantu bwega iu ii afadhali nkuruki ee kwithirwa bwiimenana naantu naa mantu jonthe jaachokaa oo kwi Murungu ou uria twaambagia tuumaa kwi Murungu na tuchokaa oo kwi Murungu.